المطرح الي اتولدت فيه حدانا مطرح جميل مطرح كويس مطرح الشمس فيه حلوة والناس فيه حلوة وكل حاجة كانت كويسة وصح الصح